Me bo ni list t’vogel prej 10 kafshve ku jon t’listume prej kafshës ma t’vogel deri te ma e madhja munem me fillu prej milingonës që osht miniatur’. Flutura, zogu, urithi, maca, qeni, magari ose gomari, hipopotami ose kali i nilit, elefanti, edhe si kafsha ma e madhe, balena.